Yééma idockotini-nlaa-gnoju-lhaama: nthiaakama, ifu docka, idockutimi nthiaaka. an-gnojuma ntiiyéma kan, iringi-idockatimi dan, mu dockatimi. Nthiaka kamma nféé sééne. Dii ntiiyéma dan nféé sééne dan. Nthiaakane